drög að nýjum samkeppnislögum sem eiga að fjarlægja hindranir í atvinnurekstri sæta harðri gagnrýni þau eru sögð þjóna hagsmunum atvinnurekenda en koma niður á neytendum ráðherra segir gagnrýnina ekki koma á óvart en segist standa við tillögur sínar vopnaður maður á stolnum sjúkrabíl ók á fólk í miðborg Óslóar í morgun tvö ungabörn voru flutt á sjúkrahús en þau voru í barnavagni sem ekið var á framkvæmdir við Hverfisgötu í Reykjavík eru tveimur mánuðum á eftir áætlun kaffihúsaeigandi segir viðskipti hafa minnkað um fjörutíu prósent vegna skerts aðgengis kínverskum ferðamönnum sem vilja heimsækja Ísland hefur fjölgað svo mikið að útgáfa vegabréfsáritana til þeirra skilar ríkinu talsverðum hagnaði veturinn er kominn fyrir norðan og mikil á Akureyri var hægt var að klára heila hljóðbók í biðröðinni í dag

gott kvöld

samkeppnislögum fram að ganga segir forstjóri Samkeppniseftirlitsins tveir fyrrverandi ráðherrar samkeppnismála gagnrýna frumvarpsdrögin harðlega í gær var kallað eftir umsögnum um drög að frumvarpi um breytingu á samkeppnislögum markmið nýrra laga er meðal annars að efla virka samkeppni í viðskiptum og vinna gegn hindrunum á frelsi í atvinnurekstri

lýsti í dag yfir miklum vonbrigðum með

frumvarpið það eru vonbrigði fyrir okkur

koma þarna fram frumvarp sem felur í sér veikingu á það er ekki það sem almenningur þarf á að halda á Íslandi í dag Páll Gunnar nefnir tillögu um að felld verði niður heimild Samkeppniseftirlitsins til að skjóta málum til dómstóla og verja þannig hagsmuni almennings og fyrirtækja tveir fyrrverandi ráðherrar samkeppnismála hafa einnig gagnrýnt drögin Gylfi Magnússon dósent í hagfræði formaður bankaráðs Seðlabankans og fyrrum stjórnarformaður Samkeppniseftirlitsins tjáði sig á Facebook síðu sinni undir gagnrýni hans tók Árni Páll Árnason annar fyrrverandi efnahags og viðskiptaráðherra Gylfi segir frumvarpið koma niður á neytendum það blasir við hvaðan þetta kemur þetta er hugmynd sem hefur verið í umræðunni

mjög lengi og það hefur verið barist hart fyrir henni af forsvarsmönnum og talsmönnum stærri fyrirtækja

þarna er verið að fara eftir óskum þeirra sem hreinlega er ekki æskilegt því það kemur niður á efnahagslífinu og sérstaklega neytendum ráðherra samkeppnismála segist vera að leita leiða til þess að blása súrefni inn í atvinnulífið nú taki við samráðsferli og unnið verði úr

athugasemdum ég stend

tillögur sem ég er að leggja til og

máli ég er sjálf

talsmaður samkeppni ég hef trú á samkeppni á öllum sviðum ég hef trú á því að það skili sér fyrir neytendur ég er að leggja til þessar tillögur með það að leiðarljósi svo getur okkur greint á hversu langt á að ganga eða hvaða tillögur eiga að ná fram að ganga í þeim efnum breska þingið felldi nú á sjöunda tímanum

áætlun sem Boris Johnson hafði sett fram um að afgreiða samning um útgöngu úr Evrópusambandinu á þremur dögum breska þingið samþykkti fyrst með þrjátíu atkvæða mun að samningurinn yrði tekinn til annarrar umræðu það er í fyrsta sinn sem þingmeirihluti

fæst fyrir nokkru máli sem tengist Brexit en þegar tímaáætlunin var borin upp var hún felld með fjórtán

Johnson hafði lýst því yfir

fyrir atkvæðagreiðsluna að ef hún yrði felld drægi hann frumvarpið til baka og hann

eftir að niðurstaðan lá fyrir

verslunargötu

óskað var eftir aðstoð lögreglu og sjúkraliðs um klukkan hálf tíu í morgun eftir að bíll valt eftir árekstur í hverfinu í Ósló sjúkraflutningamenn voru fyrstir á vettvang en ökumaður bílsins beindi að þeim haglabyssu stal sjúkrabílnum og ók á brott lögregla elti manninn sem ók meðal annars niður fjölfarna verslunargötu og stöðvaði ekki fyrr en lögreglumenn höfðu skotið á bílinn fjölfarna verslunargötu og stöðvaði ekki fyrr en lögreglumenn höfðu skotið á bílinn

kvöld og

börnin sem eru tvíburar sjö mánaða voru flutt á sjúkrahús en ekki er vitað um líðan þeirra lögregla var með mikinn viðbúnað og leitaði konu í nokkrar klukkustundir eftir að maðurinn náðist grunur var um að hún væri einnig vopnuð og því voru íbúar hvattir til að halda sig heima og nemendum í skólum í nágrenninu var haldið inni hún náðist skömmu eftir hádegi en þau hafa bæði komið við sögu lögreglu áður við Hverfisgötu í Reykjavík furðar sig á því framkvæmdum sem hófust fyrir fimm mánuðum

sé ekki lokið til stóð að hleypa umferð um götuna að nýju í lok ágúst fjörutíu prósentum minni velta var hjá kaffihúsinu í september en á sama tíma í fyrra framkvæmdir hófust við Hverfisgötu milli

tuttugasta maí samkvæmt upphaflegri áætlun átti þeim að vera lokið fyrir ágústlok nú tveimur mánuðum síðar standa þær enn þessa fimm mánuði hefur verið lokað fyrir bílaumferð og umferð gangandi eru settar skorður eina leiðin til þess að komast inn á þennan hluta

hér á milli húsa frá Laugavegi því hér er allt lokað vegna framkvæmdanna framkvæmdirnar hafa fælt suma frá því að sækja sér þjónustu þannig hefur

eldra fólk veigrað sér við því að fara í Þjóðleikhúsið og sérstakar ráðstafanir þarf að gera fyrir fatlaða minni velta er einnig í verslunum framkvæmdirnar hafa sífellt meiri

og þetta sér Ásmundur á á kaffihúsinu hversu miklu munar á viðskiptum í september síðastliðnum miðað við september í fyrra það er um fjörutíu prósent minni velta núna

tíma í fyrra ef þetta heldur

út árið þá er ég kominn alveg á hnén og þú sérð enga skýringu nema þessar framkvæmdir það eru náttúrulega kannski aðeins færri ferðamenn en ég hef ekki heyrt þessar tölur ég finn það líka hjá öðrum rekstraraðilum við þennan spotta hérna á Hverfisgötunni þau eru öll með gríðarlega

minnkun milli ára

rekja til þess að fólk kemst ekki til þeirra hefurðu eitthvað kvartað við borgina ég er búinn að kvarta margoft við borgina fyrir það fyrsta er útboðið seint í gangi tilboð eru opnuð í lok apríl

þremur vikum seinna á verktakinn að vera tilbúinn með mannskap og byrja það sýnir sig líka í því að hérna svo dögum og vikum skiptir voru mjög fáir að vinna hérna borgarstjóri vildi ekki veita fréttastofu viðtal um málið í dag formaður skipulagsráðs Reykjavíkurborgar sagði við RÚV í dag að til standi að boða rekstrarðila á samráðsfund sem ég hef ekki enn þá verið boðaður á ég veit ekki hvaða samráð á að vera af hverju drífa þeir

í að klára þetta fjármálaráðherra vill að í nýjum þjóðarsjóði verði þrjú hundruð milljarðar

eftir fimmtán ár sem hægt verði að nota til að bregðast við ófyrirséðum áföllum fyrsta umræða um sjóðinn var á Alþingi í dag

tækifæri til að koma

prófessor í matvælafræði spyr hvers vegna leyfilegt sé að selja orkudrykki í matvöruverslunum ólíkt öðrum vörum

sem bannaðar eru börnum tímaspursmál sé hvenær ofneysla sterkra orkudrykkja hér á landi valdi eitrun neysla ungmenna á orkudrykkjum hefur aukist mikið síðustu tvö ár þrátt fyrir reglur um varúðarmerkingar um mikið

og aldurstakmark á sterkustu drykkjunum ofneysla sterkra orkudrykkja geta valdið eitrun nú erum við farin að mæla rosalegt stökk í neyslu þá myndi ég halda að það væri bara tímaspursmál þangað til væri grunur um að eitthvað svoleiðis kæmi fram þetta er í fyrsta skiptið sem ég man eftir á tuttugustu öldinni þar sem er komið matvæli í sölu sem er ekki leyfilegt að selja börnum sambærilegt eru áfengi og sígarettur sem eru seld á mjög afmörkuðu svæði

þarna erum við komin með eitthvað mitt á milli sem ég skil ekki regluverk um sölu orkudrykkja er að mati Þórhalls tiltölulega opið

eru til staðar þá hefur markaðssetning

verið gagnrýnd þar sem hún höfði til yngra fólks og íþróttafólk sé fengið til að auglýsa drykkina á samfélagsmiðlum skemmtileg bábilja sem hefur verið haldið fram kaffidrykkir séu góðir fyrir heilsuna það eru ýmsar villandi staðreyndir

settar fram um að þær auki orku og hitt og þetta þetta stenst enga skoðun í rannsóknum sjö fyrirtæki selja

á Íslandi stærstu innflytjendurnir það er rangt að halda fölskum hugmyndum að börnum það er það sem verið er að gera í núverandi ástandi Halldóra Þorsteinsdóttir lektor við lagadeild h r og sérfræðingur í fjölmiðla og neytendarétti hvaða reglur gilda um markaðssetningu þegar börn eiga í hlut

hvetja börn til neyslu

er beint að börnum séð það á mjög gráu svæði

verður áfram forsætisráðherra Kanada þó að flokkur hans Frjálslyndi flokkurinn

tapaði þingmeirihluta sínum í kosningum í gær flokkurinn fékk tæpan þriðjung atkvæða og hundrað fimmtíu og sjö þingsæti og skortir þrettán

meirihluta íhaldsflokkurinn fékk rúman þriðjung

myndi minnihlutastjórn sem nyti stuðnings Nýja demókrataflokksins vinsældir Trudeaus hafa dvínað hratt síðustu misseri og varnarsigur Kínverjar eyða mestu allra ferðamanna á

Íslandi og hefur fjölgað gríðarlega undanfarinn áratug áhugi kínverskra stjórnvalda á Íslandi og norðurslóðum hefur líka vaxið á sama tíma enda yfirlýst markmið forseta Kína að landið verði stórveldi á norðurslóðum árið tvö þúsund og tíu sóttu fimm hundruð Kínverjar um vegabréfsáritun inn á Schengen svæðið og gáfu Ísland upp sem áfangastað óhætt er að segja á þeim tæpa áratug sem

síðan er liðinn hafi breytingin orðið töluverð og í fyrra sóttu tuttugu og fjögur þúsund sjö hundruð níutíu og tvö kínverskir ferðamenn um áritun útlit er fyrir að þeim fjölgi enn frekar á þessu ári útgáfa vegabréfsáritana í Kína var lengst af á hendi danska sendiráðsins en nú hefur verkefnið að mestu færst yfir til þess íslenska fimmtán móttökustöðvar verða frá næsta ári víðs vegar um Kína og

upplýsingum frá sendiráðinu skila vegabréfsáritanirnar

sér tekjum sem gera gott betur en að standa undir rekstri það er því hreinn hagnaður af útgáfu vegabréfsáritana til Kínverja undanfarið ár hefur Kína verið í fjórða sæti yfir þær þjóðir sem flestir ferðamenn koma frá hingað til lands gistinóttum þeirra hefur líka fjölgað um sextán komma tvö prósent eru meðal þeirra sem helst sækja í dýrari gistingu samkvæmt úttekt Íslandsbanka þar kemur einnig fram að Kínverjar eyði mestu á Íslandi miðað við dvalarlengd en reyndar hefur hver ferð styst að meðaltali allt er þetta til marks um ört vaxandi áhuga Kínverja á norðurslóðum bæði áhuga vaxandi millistéttar með fjárráð til dýrra ferðalaga en líka áhuga ráðamanna forseti Kína lýsti því yfir tvö þúsund og fjórtán að Kína ætlaði sér að verða stórveldi á norðurslóðum og Íslendingum hefur ítrekað boðið að gerast þátttakandi í belti og braut umfangsmikilli fjárfestingar og

stjórnvöld hafa til þessa ekki viljað þekkjast boðið þeir eru að búa sig undir

á tuttugustu og fyrstu öldinni verði Kína forysturíki í viðskiptum heimsins þá vilja þeir hafa trausta innviði járnbrautir hafnir vegi en líka varðandi nýja tækni nettækni upplýsingatækni og hreina harkaleg viðbrögð Bandaríkjamanna og stöðu Íslands í breyttu umhverfi vetur konungur er kominn og jörð víðast hvar hvít á Norðurlandi

virðist hafa komið aftan að Norðlendingum

á Akureyri í dag en fólk var hið þrátt fyrir langa bið að venju virðist veturinn koma aftan að fólki enda hefur tíðin verið óvenjugóð nokkuð var um óhöpp vegna hálku á Akureyri í dag og lögregla hafði í nógu að snúast bæjarins hvað ert þú búinn að bíða lengi í röð rúmlega einn og hálfan tíma

gríðarlega mikil alveg rosaleg varstu ekki viðbúinn veðrinu

jú bara týpískur Íslendingur með þetta allt á seinustu stundu ert þú búinn að bíða lengi í röð já rúmlega klukkutíma

um sjötíu og fjögur

bifreiðaeigenda á Akureyri nota nagladekk Akureyrarbær hvatti íbúa nýlega til þess að að velja aðrar tegundir dekkja og stuðla þannig að bættum loftgæðum og minni hávaða ég skil það svo sem vel mér finnst persónulega vera það sem þarf hérna fyrir norðan hvernig dekk færð þú þér þau eru þarna aftan í ég veit ekkert þetta eru nagladekk hvers vegna ertu á nöglum æ mér finnst ég vera öruggari ég hef alltaf verið á nöglum ef fólk hefur meira en einn heimilisbíl er alveg sjálfsagt að hafa einn sem er ekki á nöglum en ég hef alltaf á nöglum klárlega köld norðanátt með éljum fyrir norðan en björtu syðra víða strekkingur vindur og frost um allt land á morgun Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum

Kristjana Arnarsdóttir segir

þriðja umferð meistaradeildar Evrópu í fótbolta hófst í dag og er tveimur leikjum þegar lokið í fyrsta sinn í sögu

ekki á meðal þrjátíu bestu leikmanna heims franska tímaritið birti í gærkvöld lista yfir þá sem koma til greina í valinu í ár framkvæmdastjóri golfsambands Íslands segir að aukinn fjárhagslegur stuðningur fyrirtækja og

undanfarin ár hafi breytt miklu fyrir golf á Íslandi umgjörð hefur batnað til muna og

fjölgar ár frá ári

drög að nýjum samkeppnislögum sem eiga að fjarlægja hindranir í atvinnurekstri sæta harðri gagnrýni og lögin sögð koma niður á neytendum ráðherra segir gagnrýnina ekki koma á óvart en segist standa við tillögur sínar vopnaður maður á stolnum sjúkrabíl ók á fólk í miðborg Óslóar í morgun tvö ungabörn voru flutt á sjúkrahús en þau voru í barnavagni sem ekið

framkvæmdir við Hverfisgötu í Reykjavík eru tveimur mánuðum á eftir áætlun

segir viðskipti hafa minnkað um fjörutíu

prósent vegna skerts aðgengis kínverskum ferðamönnum sem vilja heimsækja Ísland hefur fjölgað svo mikið að útgáfa vegabréfsáritana til þeirra skilar ríkinu talsverðum hagnaði næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu í kvöld punktur is er uppfærður allan sólarhringinn við minnum á að hægt er að horfa á alla dagskrá okkar í RÚV spilaranum og í RÚV